Kana nala akus ta saka manmanik ang voiang ko nas ni para tenei vong o kio gule pok teneivong. Au ko togon a ri manmanik duk sikei kana na akus ta pongua palau. <hesitation> mang manmanik a nem malikom. Malikom teneivong ku arai nia parik ka angkuai si ka rot. Malikom teneivong ka gule pok ania. Ka pasal ka man ari pok voiang asukang ta ur ko motem, malikom parik ka angkuai si ka rot. Nginlak man a sikei a ungan ur lava malikom ka angkuai si ka angan angan angan angan tatana tung si ur ang ki kovek aungos. Ko mang manmanik. Au mang manmanik a vongo. Vongo kapa ko kun asukang. Vongo ko man sikei a manmanik voiang parik ka ang kuai luai si ku arai nia ta ka ago si sikeii a ring. Vongo ka angkuai si ka angan eke, ka angkuai si ka pasal kan angan si mang ke rina ko ring vunga, parik ku angkuai si ku arai ta vongo ka rot teneivong. Vongo ko pok palau val malikom kilong po ngono manmanik voiang kilong po tava nirot teneivong. <hesitation> Vongo ka angkuai si ka pasal kan angan si mang ke rina ko ring vunga. Parik ka angkuai si ku arai ta vongo ka rot teneivong. Vongo ko pok palau val malikom. Kilong po ngono manmanik voiang kilong po tava ni rot tenei vong <hesitation> vongo ka angkuai si ka angan eke, ka pasal kan angan si poisan aungos a rina. Man ka nas ta ko togon pok ko matukal si saka matang an ku arai, vongo kala serei eiang, ka angan eiang. Ka angkuai si ka bil bil ta kam matang a ka kovek aungos. Nambang ri vongo ve malikom kilong po ngono manmanik ang voiang parik kilong po angkuai si kilong rot man kilong kilong po ngono manmanik voiang kilong po angkuai si kilong para tung si tangat. Na kilong para teneivong au na teneias parik kupa angkuai si ku arai nirilong. Vongo ko igenen marangan. Man kala teneias kolo ago i matung pulakai e nei ke ring voiang ko marmarip. Au malikom kapa ko asukang na teneivong palau ko kakarilong ta taun sio pasal. Ri vongo ve malikom kilong po angkuai.